मधुमखियो से हमे यनु शिक्षा मिलेली की वो पर्यावरण माँ रह के सब ते मिथु मिथु सेहत तह लेंडी ची सब फूल ते पतों में से पर वो हुमते ये भी सिखांदी की एकता माँ रयू चेंडू एकता मा बहुत ज्यादा बल चंद |